حاول ما تشرب أي منبهات بعد المغرب، وخلك بعيد عن الموبايل وأي شاشة جبل النوم بساعة على الأقل، وجرب تتنفس بعمق وتسمع قرآن وتطفي الأنوار جبل ساعة من وجت النوم، بيهديك الجو وبيساعدك تنام.